सीत काल में छिपकेली, मेढख, चंगाधर, भालु इसब जीव सुप्त अवधी में चल जायच्छे। इसब जीव थंधी से बचे के खातिर सुप्त अवस्था में चल जायच्छे। आव कुछ जीव जैसे छिपकेली, सीत काल में ही पुनरजनन मतलब कटल पूछ इसब के विकास करे के खातिर सुप्त इस्थित में चल जायच्छे। साप, मेंढख, आव छिपकेली इसब जीव थंध से बचे के खातिर भी सुप्त अवस्था में चल जायच्छे।